Aikam favret drink ne, hombru ai manit oit pura poimit, sugar oupam mawa yeast e, e beau nem mixim pam manit dake tan sugar marai kakat mara kuku pam, manit tan makina naie, makit tuan tanei omit uan ne omit tan tupan ni omit, omit tou pan. Mawa sugar rai boko poimit sugar boko pam a makito era pipom manik mani pam kakate pande omain osip pian ne. Eva top sugar touara ai era pep tandan, kakapan ne era pauara minan da madian dan ne, omain oma teot era mawa i. Yeast oiran touan, yeast orain touan, to poiemit. Yeast era taup pan, mawa tanimpan, tanim paupan, tanim paupan, tanim paupan, tanim paupan nawa niou okita poiemit. Okita pam, ostan nimpuan ne, one week four days a five days or one week ne mixim uiram ostan nimuan, tamu roko bokoro oin oin en wan. Day biroira, six days tamioko mawa oke painemit niaro sing apam, mi ges ne i din da. Eran wami mani nou tui tan ne okop ainemit eran ten liters ne ges eran, fifteen liters eran twenty liters. Oke twenty liters wan dan, twenty liter nen, oinit kano pan mara oko pai niomit. Mara koko pam, manit puka pa suka pan iomit, suka ta pam omain a sairan ois ne toan. Mawa mama ian na toi mami okain a top pian nam, mani isop pium dake pipai sepurum dake deo omai, omai o ka tutou wan. Eran oisup pium dake doi mambairop pou otot manit otokoi dasasi pai, sasi pam biranoverai uan paua tot nen opainit. Bou tot niok tan, mosipirin mikuna kou batoi moum e era top kopiniom panupai mapuaranauiro uan ne mawa kakat piran ne, mawa kakat piran na piran ne manip ai boutoroto karian mara mokosipai naira baua. Era o tupum ne apai botoro tu koiso koiso kain ne, mara koisokan a biran ne kakat, na kakat nim mara koisi okan. Maran, mama rian ne. Era mari pan a mari pan a dabai danai eni aresinibira diruan mawa oiram a uruain, ero uruain bou containa dai a resinibira roin diroan. Mawa poimit twenty liter okopa uan, sixteen mira botol nen opaimit, sixteen mira botol nen okai a, okoi ina oiram abip abi fifteen bet danga i, oiram o testim moni kopait tunai omaini kuperau nimpa rouan uruain deram botol to onim. Okoi abong kupai tan testim main oiniria opainemit ma diki da panuka tutai containa pan oki tot tan toko pam, omait okoti biki nin itokoit biki ni dae, pup madean ne petoror abeke. Pup mane punorait neon baoirim baon ne, manan osia en neun ma neun pen. Osia en ninga pam, ninga pam ounin dabaneu tanai opai, manin ba dirain toupon diki punera sisip punin a mara wan ne itokoto padoi ne, neova nen deko top pan mau ainit tokoto uam pasikoto paunit ma biosom basi basi pam dero paunin ako pauau a biokotot neu noven. Oboutat neo novera dokotok peun avera manik terok pam tuan torin aiste mawa manit ma, paip era teroa nindera na tatara, dearo pam ne manit era susup opan. Omait Tanai okuan ne oketeo, koko pam. Nia rain eran niang ainide eram denai deopat eran, siusiu rem erau nokon ne eram de dengan ni. Eva top eva roit nia kin diring kai wakan wakan avere nanoa i, era tan ne nopiura mani opia ne wan ne anine atirot eva top wainim. Diroan evara manua avere pan omori mani okain totong kaputop uan na era tan nevat, opian dero pan tan nim makasi na manan tan oistan osa manin opian deroana no. Ostan dok pait manan ani ekenden, avere pait apun amain noven. Apan doan manin aven manan moni rain wakam pura pauran niot nia rave pan a pio pan ama. Avere pait ain neuman noven, manan wakan ni wan ne motom paun pep tan wam miwai novit uan wa eran tan ne uruain marasin dake rop paup kapiop era. Uruain poki ando pin manan aveu adoiran motom puruan.